भारत म आंख के रंग अलग अलग हायल लेकिन जो सबले प्रसिद्ध हैव ओह भूरा जो भारत के हर राज्य म दिखते। आऊ ठंडी जगह हाइकए ओह नीला कलर के होएल।